Ayonin bod kam kuugal mum kangal woni, gam wogga kare, ngam ɗum yowa kare dow maa ngaa, ɗum wogga ɗe ɗe porto, ɗe mbooɗa, gam neɗɗo waawa waata ɗe nasta duuniya.